Ngam wuurde e nokku njareede no feewi gelooɗi njogii ko yuɓɓo moƴƴo. Ina waawi mooftude ndiyam hakke balɗe. Ina jogii kadi ƴiiƴam moƴƴam. Ina waawi kadi fonndude nguleeki mon. Kañum kadi e ñaamdu mon no dolirta, fof ko yuɓɓo mun moƴƴi.